Ku suu ja, kusu va’ayo <laughs> ku ni, ni uni nu ji´inti va’ayo in sa´ama ji´inti va’ayo su yuga ku ja kixi vaao te nu viji sa´a chi suni tu, tu kixi va’anayo, ja na kusu vao chi yuga kuu stee gayo tikachi sikiyo te na kixi va’ayo.